बड़ा शहर मा कम दूरी का वास्ता सार्वजनिक परिवहन मा बस सबसे अहम साधन च। महानगरों मा मेट्रो, रेल परियोजना, सार्वजनिक परिवहन एक अहम साधन च। सार्वजनिक परिवहन कू इस्तेमाल करन से हम थें गाड़ी चलोण और पार्किंग की चिंता नी करना पड़दी। बसों, ट्रेनों और मेट्रो कू इस्तेमाल करीक थें हम शहर मा अनजान होण का बावजूद एक गंतव्य स्थल से दूसरा गंत्व्य स्थल तक आराम से पोंछी सकदां।